Nonojaxe xhinuu, kulixo no nayivii nonteni ñaña inixon na suerte, nanexo beso nuu ñayivii nakujaxon yenaxhi xhuxi, kulinchí ña'axi nalko ni <hesitation> no nayivii, yekujaxonxi kulixo xhinon nan nutaja ye'e, kulii kuñaxhi ñaliko xhiloxo melinxhi <hesitation> viajxo'o.